घर पर सलाद ड्रेसिंग का वास्ता जैतून कू तेल, अवाकाडो कू तेल, तिल कू तेल लोकप्रिय विकल्प च। सिरका, सेब साइडरस, खट्टापानी यानि कि मौसमी, संतरा, नीम्बू से तीखापन बढ़ाये जै सकदु। सरसों, शहद, दही, तेल या अम्ल थें एक साथ मिले थें हम ये थें और भी ज्यादा स्वादिष्ट बणे सकदा। साथ ही मसाला यानि कि नमक, काली मिर्च, लहसुन और अन्य मसाला स्वादानुसार डाल सकदां।